Raha aminahy manoka aloha sarosarotsy gny hanao sakafo avao vita amy zava-maniry aby izy rehetra, sakafo telo samy hafa. Fa saingy gn'azo atao de hoe manao mampiasa zava-maniry ka afangaro akora hafa koa. Sahala hoe afangaro fruits de mer ohatsy, na koa hoe afangaro hena ohatsy, na koa hoe afangaro paty ohatsy. Mahazo telo zay fe tsy maintsy mba misy raha hafa. Fa nô zava-maniry avao gn'atao aminazy, eka azo atao zay aloha zany fa tsy de complet fa da tena zava-maniry avao.